Nzi ndi shiamenyi nde ndakubola kali ndayanza ligomia sana ndayanza ligomia bambolako tsa sasa mbukuli chakulia chakulia tza mbaka mbe neinguzi nyala kubugula ligomia ama mbugule nobuchima sichira nolia buchima kandi nolie ne ligomia ne chokula chie chingubu sana. Sasa biokulia biene bibi hibio no biokulia bilahi sana. Sasa biana tzinguru nomala nolia likomia khurura asubuhi ma olagila buchima mmbasi kali onyala kuduka amugoloba olagilaku dabe shikila obe tza ebehe tza burahi ka nzi mbolaa ndi biokulia biene vibili ndi kali kali nombulizako omala nolilaku shia mbolaa ndi gelitza kutza olieku tza ligomia kali za lienyena asibuhi wakabuka tza obukule ligomia ojie odeke tza bulahi molie. Kali gomeza ilahi odeka tza note mukiruria na amatsi madeka neliaka tshia tsa halaru oliye halafu olole shio mgonga alahonga tza kidachiguti kilegeza kilahi kali ulabula tza amatzi nokola egasi yiyo ninduka amukoloba mo olombe buchima bubwa bulahi sana zinguza zielu, nezindahi sana, maragile onyala tza budiku no wakumara tza burahi.